طبعا عشان ربط الحذاء الجزمة في خيوط خذها ودخلها في الفتحات اللي موجودة على الحذاء بالطريجة اللي تناسبك ممكن على شكل اكس لما خلاص كلها يعني ثبتها في فتحات الخيوط. تربطها الربطة الاولى. بعدين تاخذ الخيط الاول. بعدين الخيط الثاني وتعمل زي شكل الوردة.